Wanu sə mi re təəsə mi re təə kə ani sə ɓeri rə pa beri danə gabartə' sosai gabartə ə arinə kə danə ɓetəm betəm danə ami kə' ɓeri mo 'waku wow tənam ən bi betəm wanə mi mi mi ami nə kə' wakati ai ən mm tə ai re rə da nə' ki la ki se ən kə gbaasu gbaa waa se gbaa waa ai nə kə' mabu i təə ən, ur ai kə' mari gaw waa wanya may gaw waa wanya beri dam bə' aa marə sə gə wanə bə' ari urkə i rəl i sirəl ən kə za waa ai kə may baa wani se baa wani kə za in bəy sa abəybə'bərə mabu in walə bingəbi sə ɓeri aa za aa gaw toore boŋgəma- kətələ aa sə i gaa waa ai sa ən kə' kamsə baa waani sə waa ai pe sa daga mabu gəənu isii ən kə warə baa wani ai sə bə dukə naybay ai ɓaw ai ən be ɓaw naybay ryə kə aa genərə- an be ɓaw naybay ryə kə aa genərə sai za saysə beri nay rə de saysə beri amm bati mm beri nayrə, beri sai kpi sai mabu i tə'ə ən a'a, a'a beri ur gbaa waa ay ya ai kə aa re rekə' wan dələ me ne rə. Se ke na, mah sə beri nə' ən to aykə damə ah ah wan səw rə be bə tew be nə dəŋ sə pa niplusl le niplusl a za a pəw an za mubu ai in za in gbi niplusl gbiplusrki ən aa waku ar sə da rwidə nə kiwani ka zanə ai beri ur nə' bə gə wanə gə beri ar mimi ari sə ləy sə gusə ryə laysə gusə ryə sai za gunduluk, gundulu, gunduluk ən mi kiplusn gusə, mi kiplusn gūsə, mi kiplusn gūsə sei za wai mabu ay niplusl le ən aykə mo wan ya ən aykə be, ən ekə aa alə kə beri beri aa taakə niplus alə ən aykə aa beri rə beri kə da kūlə se kena i pew i sasu wul gol lə, bum sə wasə sə beri lūlūn nə wawani nə ki wani ən bi sə gə beri ar mi mi ən ari <noise> beri gatə wanə kar mi mi nə' kə' beri za dəl le wakati ai mabu ai i gaw dəl ən kay murməl bile bin murmə murməl bəsebən dū ye dūn namya pat za da boaw də bu da za da baw də bu beri za gaw niplusl wul lə go sai azan ənbi za sai wai mabu ai i bə i bə tewkə tyakə' ən kay, sə murməl za in 'waku. Bə ɓaw kə bu sə ə kaikai kai mo murməl al mə ah beri pirmal ɓa me re sə murməl da dan bu ɓawni ən bi shike na za mubu ai derə, za mubu ai derə ker mabu ai ən may təəsii wan sə be be beri pirmal ya? Sə i nə ən a'a, geni wanza təəse, gbay wani ai go kə kpyadəm bə' a re a 'yal gu- kə za kə təəsəm wan nə' zul tetə wanə sai i pemab ani i re se bal maw, murməl bal maw sə gbugri, gbugri gbu sə re 'wai beri ləy 'yal dam beri be za ge ən gha mə za ge ən mo mə təə dəl al go rə kə mon be kə be be pirmal be be pirmal mo ala ən a'a be be da tə'ə' rə be may gəəni kpaa ai sə benə' be kə' tey, benə be bə səm kpyə dəm a kai be kə be kpyadələ rə sam mabu ai go i təə kpyedəm ama niŋkə kə dɨ gombe gon dɨntə, dɨntə pat be waworə, ama mə kə re be waw ogə waymi kə' mə way be ama kə rwidini rə ai kə i kə in kpyedərəm sə mə kə re be ren waykə- kə- mə waybe sə beri ah murməl beri təə murməl təəsə beri ə to niŋkə' kə be bəm giya ən to məzu be wayem kələpa sai beri dəy kulə pa dəy kulə pa kə', sai aa mɨtə dɨntə wanə nə' nə wan disə dəl sei kenan dəy kulə pa kə. Sə ti sə kə ryə ə aya be səw nə wan gawtəl lə pa an rə wan gawtəl pā ani da gbakəryə kə yabə kə i kə kasebe kan be kə' si səm pa dan sə be kə gawnə i re i pe su gbəŋgə i sisu murməl kul ə murməl kulə pa za gaw pa kə a kasə dikə ɓitəraturunk ən anya bekə walai wan ɓawdini nay-wan ɓawdini nay ani kə səw rə kə' wallahi be wawo gawni pirməl lə parə be ren kar kə shi kenai pewan damrə an i za i gbakərək, gbakərək gba murməl ləkə sei dəy pā ɓaw kə kasə dikə ryə ban ən ay be kə wan gontini nay gabal lkə səw rə kə wallahi be wawo gawni pirmal kə parə yabə kə gabal kə daŋ kə be kə ren wawo gə riwdini sə ən to be subar wani gabal ali wan kasaturunl ali gawsə wan nayrgə sei gaw sə wan nayryə ən to niŋkə kə a re ama mə riwdini be rin nə' baya ma riwdə nə' gbadəm rə ə to an riwdogə nə bəya. Shikena i riwdərin ən bi i bə riwdəgə, i bā riwdəgə ber wan inni murməl ən beriwdə nə gbasə kə ən kay ma riwdə nə gbasə rə, mə riwdə rin bəya be may gomtə nikə' mə riwdənə be bəya i riwdə nə gbamsə kə riwdə nə gbamsə kə ən aya ma riwdə nə' gbamsə rə useni be may gomtəl kə' a riwdərin maya a ləylən may bəya to sə i bə riwdəg i bə' riwdəgə berwan mini murməl ən be riwdə nə gbasə kə aturunn kay ma riwdə nə' gbasə rə, mə riwdə rin bəya be may gomtinikə' mə riwdənə be bəya i riwdə nə gbamsə kə riwdə nə gbamsə kə ən aya ma riwdə nə' gbamsə rə useni be may gomtəl kə' a nivdə rin maya a lay laylən may bəya tosə i bə riwdaturg i bə riwdəgə, i bə riwdəgə. Sə i za i way mabu ai mabu i tew tyakə' ai i tə'ə' si səi waki ən to i, i təə si i ləy i i kusa ani kə' ən to i 'wakə rə ya pirməl be nayi niŋkə ai ben za wan killə pa sə mabu ai i təə ən ase muməl kə' wani mini mini beri pirməl ge sai beri gbɨwgbɨn kulə pa ən bi ɓa, ɓa, ɓa sai samnu samnu putərək, pubartərək, putərək, pubartərək, putərək pubar sai re ilnsə ryə, unsə bagi ryə se wan beri 'wakə bal tɨl danə ai sə girgin ən bi wafət ləysə lən bal tɨl le an bi sə sikenan mimi gatə beri ar kə ən ani mimi gatə beri rə pabar nə kə may badə ai baa gwoi baagwoi baagwoi sə beri za təə sə may bagdə ai ən mo mə za tə, mo bə wan sə gwoi mane an pa rə ka nini rə kə' shyarmu i reven kəsəgə sə shgar, beri za təə sə may baka ai ən kə' pe bikə' kə' rawdə dukə rgə dukə ryə kə' kə bə nii ən ben wor nə ani. Sə may badə ai be bikə rawdərə sə dukə ryə se rawdərə sə' dukə ryə se za ən to mo mə kire ən emi.

Shyarmu i re ren za kə i kən zakə mə bə mən be wor sə ti sə i kir kin ən bi de shyarmu i za sə i za kə' i wakə may badə ai aa wor may badə ai kir wan nə' bikə' dukə re se shyarmu i tə'ə' ən kai kai may baa, may badə baashe gwoi ai may bikə aa nomu i zin naw i zin naw i zin naw se i rer i i gu in i i gu in kə' se may waaki kaynə' di pa ən kai may badə ai fa re ye ren kunkə reye re kunkə nə' kə aa la'a'kə kawi ləy di i zɨ dekə i ləy dikə i bə ən aa kun kə' wan un nə aa bi wan ən aa ləkuru di kə un nə aabi wan i kaw i ləy di sə shyarmu in ləy di aa bəybə' bə'rə de in ləy ai abəybə'bə'rə seii kaw ai bə may ur baari ai kə' aa si ti rə pa, batuny tə'ə'səgə, mo may badə ai da worlə i nə' sam i gerə sai i ləy ryə pat sə may badə ai kuni kun ən bi ɓip sə di de kuni ɓip sə di se beri ai se may ɓadə ai za bə wan gatə wanə niisə rey iwnəgə ani sai beri za ən usini i da si be kə be rey ren oləgə se beri bəy oləgə bəy oləgə kenan se may badə ai, shyarmu ai i bə təwkə bege. Bege i bə təwkə bege ani se wan beri ən kəy gabe jene be tətən. i nə' ən aykə mə gbətere ar ma sə dan sə aa gbətərəm jene ən ani sə beri gbətiri ar wow senan kə' ən kai da usənə' rə sə i bəkə' se may badə ai urnə' aa garə la'a' la'a'kə' beri gbətiri paga kə- sə beri gatə wanə e su. Ai nə gatə bari ar bəri i kagənə sine nə namsə bəri, namsə za 'wai bəri ən kai be garəmgan nə nəytəl bəri ən minili be de da ay mə garə be nə noy təl lə. Se namsə təə' ə kai ya man nə mə wawo nayni aya mə gidə bə gin gidini twag, twaga, twag twa bə mən be ləygənə ani bə man wosə ani ya. Urnə' ən kay be be garəmgan nə' noytəl se namsə ən to rəl ali aaza aa si aa ren noykə se bəri tə'ə' ən to be bə rəl ali be za aa ren noykə. Se bəri pe waawani gawni luuni abə sə ar yenən ani pe waakay siw abə pe waa kay siw ani, pe waakay siw ani, pe wakay siw ani, pe waakay siw ani har ar i re ləynə ge ai. Se aidi nə tuku'u namsə aa bi to i yaw be si mawama ai mari kən noy. Sə namə' aa garə da wan kulə ay kə kən gerə ur musəpa ay kə ge ya ən gliə. si yawanu ai disi ən nin ani disi ən nin ani disi ən ani har resini ar i re tonəgə ay sə namsə za i di nə naagen bəri naagen. Sekena idi-idi ən to aa nay, may, etu, taaru, i nay noytəl i nay noytəl kə bəri kə gir twagə kə se kena gawgan ar mawrə ən bi yawanu i da musəpa ai, aa noy, namsə da noy, noy, noy noy, noy, noy, kə' a ga-a garubarubar kələ aykə ka 'yal ən bəri, bəri mə daya? Bəri musəpa ai ka ge' mi da ay ai bəri aa garə be shikena ka noy, ka noy, ka noy, ka noy, kanoy, kanoy, ur nə' bə waləgə yawanu kulə ai, bə waləgə yawanu kulə ai, i bə noy kə' kən boy, kən noy, kən noy kən ɓadə əh wan rə kə' ka yal bəri ən bəri mə daya? Ur nə waa musə pa ai ka ge mi da ay musə pa ai ka noy, ka noy, ka noy, ka noy, ka noy kə har ka noy kə' kən ɓurə kən zo ən ben garu kulə kə' ka re musə pa ka təə ən to bəri mə daya ən be da ai han ən nin ani sə har ar i re i to sə' nə'gə' ai i tosənəgə ai kə' sikenan na'msə se wor won ən bi de nam sə wor, se bəri walə yawanu kulə ai, walə yaw wanu kulə ai, walə yawanu kulə ai. I re kə i wai namsə' aa wor shikenan, i wai namsə aa wor, i pe namsə ari i bə, i ma i ma sai i re baykə' gur, i re baykə gur gatə inə aa gay sə i walə sai waninim <hesitation> gwoi ur nə vaavan ən bi ən dor ar kə i wai aya sə i ge i yanə' gwoi ən dor ar be waləwan ama niŋkə' kə' wanu be ge kə' mo may gəəni kə be bəri kə' be wawəgə kəwni be re wawəgə kəwni mam dansə aa za aa baynə donar lə, ama mo may gəəni kə' mo mə ren wawəgə dululu, dululu kə mə kən kəw mam kə mə za kə' an za an baynə don sə gwoi ur nə ən to aykə be re be kəwgə', mo bəri mə kə wawərə ge to ben be re bə kəw gə de bəri re, mini gwoi re se re kəwgə mam se bari pe yaw wanu dama anarawgbanarə. Se kena pey aw may etu, etu, etu, etu, terimi bate sə pa. De terimi bate sə' pa shi kena gwoi za nɨl lə di kə ən a'a <noise> yaw aw nə nii bəya kekr ker wani bəri bəri nə aa ma nay sep ən yaw aw kə nii bəya se wan bəri təə ə'n to walai mə garə nɨl lə di sai baajiwlə tomə mari ən ka za ka wor etu, etu, etu, etu, e' sə yaw, yaw wanu kə in wor etu, etu, etu, etu e' aw ama be ko' niŋkə baajiwlə aa da be ən ka won nə mo se wan namsə wan mai gwoi ən a'a mə wor dəy man may ən bi dəy be kə' ben noy.